Ularni asosan quruq va salqin joyda va havo aylanishi yaxshi bo'lgan sharoitda saqlash kerak. Shunda ular uzoq vaqt yangi holda saqlanishi mumkin.